අතීතයට වඩා <hesitation> අද බොහෝ මිනිසුන් සංචාරය <hesitation> කරනවා. ඉතින් <hesitation> සංචාරය කරනවා කියල කියන්නේ <hesitation> තමන් <hesitation> දැකල නැති <hesitation> හෝ දකින්න කැමැත්තෙන් ඉන්න හෝ <hesitation> අත්දැකීම ලබන්න කැමති ප්‍රදේශවල <hesitation> ගමන් කරමින් <hesitation> ඒ අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් <hesitation> ජීවිතය විඳින අවස්ථාවක්. ඉතින් <hesitation> සංචාරය කරනවා කියන කාරණාව <hesitation> ඉතා සුන්දර වගේම <hesitation> සමහර අවස්ථා වලදී ඉතා දුෂ්කර <hesitation> කාරණාවක්. ඉතින් <hesitation> විවිධ පාරිසරික කලාප <hesitation> විවිධ සමාජ <hesitation> ස්ථරයන් <hesitation> ඒ වගේම විවිධ දේශගුණික කලාප <hesitation> රටවල් <hesitation> විවිධ ප්‍රදේශ <hesitation> වල සංචාරය කරමින් <hesitation> ඒවා ගැන වඩ වඩාත් දැන ගන්න <hesitation> සහ ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්න <hesitation> විනෝද වෙන්න <hesitation> මිනිසුන් සංචාරය කිරීම <hesitation> හොඳ කාරණාවක් ලෙස <hesitation> මම දකිනවා.